ذات مساء إكتشف رائد فظاء نجما جديدا يلمع بشكل غريب، فقرر أن يحاول أن يأخذ صورة لهذا ال- النجم، فعندما أخذ الكاميرا لإلتقاط صورة هذا النجم إكتشف أن الكاميرا لا تبين هذا النجم، وإنما يظهر جسم أو كتلة كبيرة سوداء، فعندما رأى إلى هذا النجم وجده إختفى ولم يستطع أخذه إلى أي مكان آخر.